жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
ал достар ортамыз толды қонағымыз келді бүгін бізде таңғы шоуда қонақта
ия достар бүгін бізде таңғы шоуда қонақта кәсіпқой боксшы батыр жүкембаев және оның промоутеры серік ноян хош келдіңіздер
пиар менеджеры промоутеры деп жазып алыппын ғой пиар менеджеры екеуі екі түрлі нәрсе ма
әрине мхм промоутер мен ііі пиар менеджердің жалпы қандай айырмашылығы бар
қал жағдайларыңыз қалай қалай жеттіңіздер
ассалаумалейкум ііі қайырлы таң қазақ елі
бәрі жақсы аллаға шүкір жақсы жеттік
серік мырза сізде қалай барлығы жақсы ма өте өте тамаша көңіл күйім өте жоғары деңгейде
енді бүгін батыр келеді батыр келеді дегенге наргиз қобалжып енді неше түрлі ііі дүниелер жасап отыр мына эфирдің үстінде
ия бір сауалым бар деп дайындалып еді енді бір қойсын сауалын қандай сауал
жоқ қобалжығаным рас енді бірақ жаңағы титулдарды айтып отырсың ба
ия сол туралы айтып өтсеңіз
одан кейін басқа да бір сұрағым бар еді негізі ііі соны сосын қоямын оны ия ия
жақсы қазір батыр титулдарын айтасыз ба ия
алдарыңызда батыр жүкембаев ы қазақтың маңдайына біткен талантты боксшылардың бірі
ыыы қазіргі таңда бір жарты орта салмақта жұдырықтасады
ыыы боксрек рейтингінда әлемде ыыы екі мыңға жуық боксшының ішінде қазіргі таңда он тоғызыншы орында тұр
мхм ааа жалпы қазақстандық кәсіпқой боксшылардың ішінде барлық салмақ дәрежесіне ыыы барлық салмақ дәрежесінде жұдырықтасатын боксшылардың ішінде
ыыы әйгілі геннадий головкиннен кейін екінші орында тұр боксрек рейтингінде
және де батыр осы айтамыз ғой соңғы ы бір қысқа уақыттың ішінде ыыы төрт бірдей чемпиондық белбеуді иеленген орта азиядағы жалғыз боксшы негізі
екі жарым жыл уақыттың ішінде бәрекелді ол енді көпшілік ойлап жанкүйерлер ойлап қалуы да мүмкін бұл әлгі негізгі чемпиондық і белбеулер ме екен деп
мхм әрине жоқ бұл сол негізгі чемпиондық белбеулерден кейінгі дәрежесі сондай жоғарғы чемпиондық белбеулер болып есептеледі

тұжырымынды да дәл осындай белбеудің иегері мхм
бәрекелді батыр ештеңе қалып қалған жоқ па бәрін айттық па
шу ауылының құрметті азаматымыз мәссаған шынымен ба
шынымен жерлесіміз шудансыңдар ма

ыыы батыр тағы да қош келдіңіз екі жыл бұрын енді канадада тұрып жатырмын деп сұхбат берген екенсіз қазір қайда тұрасыз
канадада осы ыыы соңғы жекпе жегімді негізі мәскеу қаласында дайындық сояқта жасадым
қазір сондықтан да канадада тұрып атқан жоқпын мхм ояққа тек жекпе жек өткізуге барамын жалпы елдеміз қазір
мхм енді ііі келіншегіңізді өзіңізбен бірге алып жүресіз бе әлде ол кісі осы елде қала ма
ең көп қойылатын сұрақ шығар ол тарапынан да
дайындық алдында менімен бірге болады дайындықтан кейін ы елімізге үйге қайтады
жалпы бойға өзім мхм жалғыз барам енді келесі жекпе жек қашан болады қашанға жоспарланған
келесі жекпе жек негізі нақты ыыы күні белгісіз әлі
осы жақын арада бойдың жаңағы ыыы қаяқта қай кезде болатыны бәрі бізге айтылуы керек соны күтудеміз қазір
мхм екі мың он сегізде былай деген екенсіз ііі әлі мен тәжірибе жинақтаушымын деп сұхбат берген екенсіз
қазір айта аласыз ба өзіңіз толдым болдым мен тәжірибелімін деп
жоқ өйтіп айтуға әлі келмейтін шығар біз
ііі тәжірибе толық жиналу үшін ол енді мүмкін әлем чемпионы болу керек шығар
одан да үлкен бір дәрежелерге жету керек шығар әлі де үйренудеміз көп нәрсені
мхм жерлестерінен жалынды сәлем болсын дейді жарайсың батыр мен сенің жанкүйеріңмін тек алға нөмір бірінші боксшы болатыныңа сенемін сенімен мақтанамыз дейді әуесхан абдуллаев жазып отыр
ендеше достар ыыы батырға қояр сауалдарыңыз болса дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте эф эм парақшасында тікелей эфирдеміз
және сондай ақ қоңырау шалыңыздар үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір нөміріне үзіліс жасап ән тыңдап алайық сосын жалғастырамын
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді дәл қазір бізге хабарласқан тыңдарман бар екен
қонағымыз батыр жүкембаевқа арналған бір тілегім бар еді сұрағым бар еді деп хабарласқан серік алматы қаласынан ассалаумағалейкүм
алло ассалаумағалейкум жандәурен
мхм қалдарыңыз қалай амансыздар ма
шүкір шүкір жаман емес өзіңіз қалайсыз
аллаға шүкір жақсы
мынау сіздердің қонақтарыңыз батыр жүкембаев бауырым келген екен соған ыыы тілегімді айтайын деп ыыы жақын араласатын бауырымыз еді
мхм сәке тұтқаға жақындайсызба дауысыңыз естілмей жатыр жақын тұрмын жақын тұрмын жақын тұрсыз ба аха ия
ал батыр бауырым ассалаумағалейкем уағалейкумәссәләм
қалайсың бәке амансыңба бұл серік қой алматыдан таныдың ба
жақсы аллаға шүкір кім кім дейді
серік серік алматыдан
енді дауыстан танымадым енді былай танитын шығармын
ия ия қалайсың бауырым амансың ба абылайларыңыз қайда
үйде деп қой абылай америкада
америкада ма иә бәке құтты болсын ал құдай қаласа жеңістеріңіз әрбір жеңісіңізбен құттықтап қуанып отырамыз
рахмет рахмет мынау алдында да анау последний бойыңызда шығатын кезде нұрбек бауырыңызға айтып игілігіңізге өлең жолдатып біраз кұрметтеп едік
ыыы мынау сәттілік болсын енді құдай қаласа алда түрлі жеңістерің көп болсын рахмет қазақ елі сізбен мақтанады аманшылық болсын тек қана жеңіске жете бер

мхм рахмет рахмет сәке күніңізге сәттілік
аман болыңыз жақсы мхм
ал ия енді ііі тақырыпқа байланысты бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қояйын
еліңе деген махаббатты қалай көрсету керек деп алып отырмыз
мхм спорттан басқа қалай көрсетіп жүрсіз елге деген махаббатты
енді ол елге жерге деген ііі махаббатты әркім әр түрлі көрсететін шығар
ол махаббат емес енді қаяқта жүрсең де елдің ііі жердің қадірін біліп жүрсең сол үлкен бір махаббат үлкен бір адам үшін құндылық деп ойлаймын мхм
сондықтан да мен сияқты шетелде жүрген ііі қаншама бауырларымыз бар
елді асып кеткен кезде елдің жердің ііі қадірін өте жақсы түсінеді деп ойлаймыз
сондықтан да қайяқта жүрсек те өз еліңе өз жеріңе іштеңке жетпейтінін сезіп біліп жүреміз
сіз қалай көрсетіп жүрсіз жалпы сіздің түсінігіңізде і патриот деген адам ол қандай болуы керек
ойлаймын а патриот дейтін адам ол негізі тек қана сөзбен емес ол ісімен өзінің патриоттық қасиетін патриоттық сезімін білдіре алуы керек мхм ең алдымен
ыыы ең біріншіден көшеге қоқыс тастамау оның өзі патриоттық сезім деп ойлаймын өз басым эфир тыңдадыңыздар ғой деймін жаңа бір сағат көлемінде жоқ
сол қоқыс туралы әңгіме айтып едік қой жоқ менің өзімнің түсінігімді айтып отырмын да ыыы
мхм мысалы сіз осы бір ұлтқа тиесілі і адамсыз ғой яғни сіз бір ұлттың өкілісіз
сондықтан сіздің жүріс тұрысыңыз өз өзіңізді ұстауыңыз мысалы осы сияқты батыр секілді жігіттердің сыртқы болмысына қарап өз өзін ұстауына қарап айтуға болады нағыз патриот деп
неге өйткені ол тек қана рингте ғана емес енді қарапайым өмірде де жанында жүргендіктен мен білемін өзін қалай ұстайтынын қалай қай жерде қалай сөйлейтінін
байыпты бірқалыпты і қарапайым қазақтың азаматы
солай деп ойлаймын енді ол әркім ал ішкі біздің сұраныстарымыз енді ол басқаша ғой бір жаңағы
ән тыңдауымыз мүмкін өлең оқуымыз мүмкін тағы да басқа бір патриоттық ыыы фильмдер көруіміз мүмкін деген сияқты кітаптар оқуымыз мүмкін мхм әртүрлі мхм
ал ән демекші батыр жүкембаев сіз кімді тыңдайсыз
қазақ эстрадасынан бар ма бір сүйікті әншілеріңіз
енді мен нақты осы әншіні тыңдаймын деп айта алмаймын жалпы тыңдай берем негізі енді
қайрат нұртас бауырымыз болсын
ыыы мысалы соңғы кезде қай әнді жиі тыңдап жүрсіз
соңғы кезде ма соңғы кезде көп ән тыңдап жүрген жоқпын негізі
мүмкін қанат үмбетовтың әнін тыңдап жүрген шығармын сағынып жүрмін деген
батыр шүкембаев келерде сұрап алайық онда кандай ән тыңдап жүр екен ия кім сағынып жүр екен ыыы
өй ондай ол ол бір сағыныштан деген емес әшейін өлең ұнайды ғой негізі әуені күшті дейсіз әуені мелизмасы керемет канаттың
бәрекелді соған жаба салады әйтеу мелизмаға бәрі
кешегі уайлдер фьюримен жекпе жегі жайлы айтып өтсе дейді
ііі барабан жарылғанда адам аяғына ие бола алмай қалады екен дейді не себеп сол себеп болды ма деп ойлайсыз ба дейді
барабан жарылды дейді білмеймін енді сол себеп болған мүмкін шығар дейді
бәрі де мүмкін бірақ ойлаймын осы жекпе жектің алдында ыыы уайлдер жаңағы
мүмкін дұрыс ыыы формада шықпады мүмкін дұрыс дайындығы дұрыс болмады ма или ауырып шықты ма бір сондай бір жағдай болған сияқты өйткені
бұрынғыдай өнер көрсете алмады
мхм екі жыл бұрын кәсіпқой бокс спортқа қарағанда үлкен бизнеске ұқсап кетті деп сұхбат берген екенсіз
бұл өкінішті жағдай ма әлде қуантарлық жағдай ма
кәсіпқой бокс бизнеске ұқсап кетті деп айтқам ия
кәсіпқой бокстың өзі бизнес бұл есімде жоқ негізі
қашан айттым десейші ия ия
жандәурен тауып алады архивтерді ақтарып кім не айтқанын бәрін біледі
жандәуреннің разы болып отырмын жұмысына
кәсіпқой бокстың өзі бизнес қой негізінен
мүмкін ол кезде екі жыл бұрын түсінбеген шығармыз қазір түсініп отырмыз мхм
енді батыр сіз лақап атыңыз жеті жүз жетпіс жеті
үш жеті аха жеті жүз жетпіс жеті деген басқа а үш жеті деп
а жақсы үш жеті үш жеті бір біріне қосылатын дербес жетілер ғой неге үш жеті
батыр айтып берсін
қалай пайда болғанын айтсын сосын жетіге қатысты толықтырамын
жеті жүз жетпіс жеті деп телефон билаин ба деп ойлап қалғанмын ғой номерін жарайды енді
айтпақшы номер билаин билаин ба білемін ғой оны жарайды
қызарып кеттің бір бетіңді пудралап келесің ау деймін наргиза
сонымен неге үш жеті
енді әркімнің өзі ііі бұл кәсіпқой бокста әр шығыватқан жігіттеріміздің әр өз бір лақап аты бар сондықтан да бұл жетілерді біздің қасиетті сандарымыздың бірі мхм
сондай бір үлкен ы осы кәсіпқой боксқа ауысатынның алдында ағаларымыздың бірі осы үш жетіні алуды ұсынған сондықтан да осы үш жетімен қазір шығып жатырмыз
бұл жеті деген енді жалпы мен ойлаймын әрбір қазаққа ұнайтын сан мхм
мұның ыыы түбір тегінде үлкен мағына мәселелер жатыр негізі мхм
ал сол мән мағыналарды
қазір айтсақ болады біз ресми түрде батыр үш жеті бренді өзінің жұмысын бастады
яғни ы болашақта бұл бренд аясында алла бұйыртса батыр ы америка нарығында жалпы әлемдік бокс нарығында осы ы брендтің атынан осы брендпен шығатын болады
келешекте батырдың кез келген коммерциялық бизнес бизнес болсын әлеуметтік тағы да басқа жобалардың барлығы осы ы брендтің аясында жасалады
неліктен үш жеті дегенде енді ммм бұл жерде бір жеке жеке мағына беру кішкене ұзақ болып кететін шығар әйтпесе әрбір жетіге
бірақ дегенмен де жаңағы батырдың сөзін толықтырсам ол жеті біздің ііі қазаққа өте жақын сан ғой
айтамыз жеті қазына дейміз а мысалы негізі бес қару деп ия бес қару деп айтады ғой бірақ негізі қарудың түрі де жетеу да
негізінде батырдың шын бойындағы ұстанып жүретін қаруының түрі жетеу
сол секілді ы жеті қырлы ы жеті қару бойында бар

бір қыры бір қырын гаухар алып қойған ғой онда
тамаша ән тыңдап алайық ы үзіліс жасайық сосын жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
батыр жүкембаев бізде бүгін таңғы шоуда қонақта жалғастырайық
ия достар енді ііі батыр сіз америкада ұзақ уақыт болдыңыз сол жақта
канада енді а канада да
ы мадияр ағамыз айтушы еді ы ол жақта ет жоқ қазы жоқ ыыы қазақстанды сағындық деп ыыы сізде мүмкіндік болды ма сондай бір қазақтың тағамдарын жеу деген сияқты сол жақта
ондай көп мүмкіндік болған жоқ негізінде
мен ең көп болған кезім бір ііі мүмкін бір бір жыл уақытындай болған шығар мүмкін канада да сол кезде өзіміздің етті қазыны сағынасың
бірақ ыыы өзіміздің тамақтардан ыыы канада елінде ұйғыр азаматары көп
сол кісіліердің ііі мхм асханаларына барып өзіміз лағман болсын кішкене сондай бір ұқсайтын тамақтарды жеп қайтамыз
жалпы қазақтың тамақтары енді жоқ енді ояқта
мхм енді қазақстанда болған кезде жиі шақыра ма өңірлерге мысалға жамбыл облысына туған жеріңізге
мүмкін жаңағы балалармен бір кездесу әкіммен кездесу деген сияқты немесе басқа өңірлерге
бір балаларға мотивация болсын дегендей шақыртулар бар ма
ия қазіргі таңда шақыртулар бар ыыы барып та жатырмыз ыыы
осы жақында атырау қаласына барып қайттык құлсары ауылына
сол жастармен кездестік ііі жақсы әңгіме жақсы сұхбаттар болды
жәй жәй жастарға өзіміздің ііі білгенімізді көргенімізді айтып жүрміз негізі мхм
енді серік мырза жаңа да бір құлсарыға барып келдік керемет өтті деп бір айтарым бар деп едіңіз
мхм енді бұл сапарлардың білесіз бе не ерекшелігі өйткені бұл бір бейресми кездесулер ғой шындығында
нағыз бір балалық шақ қой ол балалық шақ ы адам өзінің армандарын алғаш қалыптастырып сол армандар бойынша алғашқы қадамдарын жасайтын кезі
сол сәтте бокспен шұғылданатын жасөспірім кішкентай балалармен жүздесу болды
енді зал лық толы
балалардың батырға деген жалпы қызығушылығы құлшынысы ы көздерінен көрініп тұр да
тірідей көріп қуанып отыр ма бәрі ия келіп қолын ұстап жатыр ы сұрағын қойып жатыр
сосын ол жақтының ол жақтағы жалпы азаматтар ы тіке айтады жасқанбайды маған сол ұнады
мхм және мүмкін қазіргі і буын сондай шығар жасөспірім өсіп келе жатқан ұрпақ сондай шығар деп ойлаймын
ойын жаңағы біз кішкене кезімізде ия қысылып ұялып жаңағыдай ұяңдық болатын еді ғой қазір төтесінен тартады тіке айтады
жаңағы сұрағын қойып батыр аға енді түрлі түрлі сұрақтар болды атыңызды кім қойды деп еді
ол жерде де сол үздік сұрақ қойған балаларға өзіміздің жаңағы жейдешелерімізді сол батыр үш жеті жазуымен үлестірдік
мхм былай айтқанда ол кісілер ұзақ уақытқа ойлаймын бір мотивация эмоцияларда жақсы қалды
мхм енді батыр өзіңіз жалпы боксқа қанша жасыңызда келіп едіңіз
және қашан түсіндіңіз сол бокс ол сіздің сіздікі екенін
боксқа он бір он екі жасымда келдім
енді бокс менікі екенін ол ыыы түсінгенде мен өзім сегізінші класта спорт школаға түстім
сол бокстан басқа ештеңкемен айналыспағаннан кейін де шығар мумкін осы бокстан басқа ештеңесі жоқ деп жүрдік
сондықтан да қазірге дейін енді і боксты жаңа айтқандай енді түсініп атырмыз кәсіпқой бокстың сырларын жалпы бокстың сырын
бокс менікі деген түсінікке мүмкін енді енді келіватырмыз мхм
енді батыр неге бастадым жаңа кездесу дегенді
екі мың он жетіде шу қаласы шу ауданының жалпы әкімімен кездескен екенсіз
сол кезде шу ауданының әкімі сізге ат сыйлапты сол ат қайда деп сұрайын дегенім ғой
соғымға жеп қойған шығар
жоқ енді әлі тұрған шығар дегенім ғой мысалы көкпарға дегендей
көкпар ыыы жақсы дамыған бізде шу ауданында
көкпар шаба аласызба соғымға кетті ме қайда ол ат
ол ат жоқ енді
көкпарға атқа атқа жақсы мінемін деп айта аламын негізі
атқа міну ііі көкпар шабу болсын ол бір өзімнің бір ііі демалыстарымның бірі негізінде
негізі көптеген і жалпы спортшылар ііі рингке шыққан кезде шоуға жақсы да бірақ өмірде бір ііі төбелес болып жатса кішкене төбелесе алмайды
сол сияқты сен сіз жалпы қыз көрген ғой соңғы рет қашан көшеде төбелесіп м ерегісіп қалдыңыз ба біреумен
шындық қой енді жігіт болғаннан кейін болып тұрады ғой ондай нәрсе
соңғы рет көшеде төбелесіп ерегескенім шынымда айтсам есімде жоқ негізі
ән тыңдап аламыз ау деймін ән тыңдап алайық
төреғали төрәлі мен айтайыншы дейді тыңдап алайық жарайды сосын жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
оу жүрегім қазақ сенесің бе
халқымның қамы үшін бағы үшін
арым да қазақ
жалында қазақ
бар әлем танысын
қаным да қазақ
эфирде таңғы шоу
осыдан енді екі жыл бұрын
ой басталды мынау енді бір сұхбатта ғой жекпе жек үшін өте үлкен сала ыыы осы салада гонорар берілмейді деген екенсіз
қазір енді екі жыл өтіп кетті біраз дәрежеге жеттіңіз чемпиондық атақтарды да алып жатырсыз өскен шығар енді гонорар
гонорар өсіватыр ғой бірақ оны әлі де айтарлықтай гонорар емес
бұйырса осы келесі жекпе жек америкада болады деп отырмыз мхм алла қаласа
бұл америкада барған кезде сол гонорардың қанша болуы қалай болуы бәрі айтылып білінеді негізі мхм
америка дедіңіз ғой енді өз елімде жекпе жекке шығу армандарымның бірі деген екенсіз
екі мың он сегізде екі жыл өтіп кетті болды ма жекпе жек алматыда немесе астанада қазақстанда жалпы
қазақстан жалпы болған жоқ әлі
орындалу үшін не істеу керек жекпе жек болу үшін
ол жекпе жекті ііі біздің елде жасау үшін ол те қана жаңағындай менің қалауым менің арманым емес
ол үлкен ыыы мен промоушнмен жұмыс істегеннен кейін сол кісілердің де келісімі керек ііі сондықтан да
ол әлі оңай болмай тұр
бірақ бұйырса мен ойлаймын жақын арада кішкене қазір американы бағындырып бұйырса қазақстанда үлкен ііі бір жекпе жек өткіземіз деп ойлаймын
мхм енді сәке сіздің қосарыңыз бар сияқты
ия ыыы қазіргі таңда батыр осы осыған дейінгі он сегіз жекпе жегінің барлығын канада аумағында өткізді
мхм он сегіз жекпе жек барлығында жеңіс он төрт нокауты бар енді жанкүйерлер оның барлығын жақсы біледі
ааа осы жекпе жегінен кейін соңғы рикардо лараны жиырма алтыншы қаңтарда
екінші раундта мексикалық деді мексикалық азулы боксшы тәжірибесі мол сол жігітті нокаутқа құлатты
енді алла бұйыртса деп отырмыз осы екі мың жиырмасыншы жылы ыыы батыр жүкембаевтың ақш тағы дебютті жекпе жегін алла бұйыртса көресіздер
мхм бұл барысында енді ол америка нарығына бара салып жекпе жек өткізуге болады
ол енді бірақ қай жерде өткізесіз мәселе
қандай ыыы бокс шоуында өткізесіз
қандай компаниямен келісім шарт жасау арқылы қай аренада өткізесіз оның барлығы үлкен рөл ойнайды
сондықтан батыр қазіргі деңгейінде тұра ол ыыы түсінікті жағдай яғни қарапайым қатардағы бір бокс кешіне бармайтыны белгілі
мхм сондықтан америкаға барғаннан кейін енді батырдың өзі де айтатын дайын болып жақсы ысылып төселіп ыыы жақсы бір деңгейде америка нарығына шығу
мхм жалпы қарсыластар қалай таңдалады
өзіңіз бір ниет етесіз ба осы кісімен шықсам деп әлде ы олар өздері береді сомен міндетті түрде шығу керек па
біреуге ниеттеніп па
жоқ енді бір өзіңіздің салмағыңызда бір болатын шығар қарсыластар маған келеді ау осымен шығам ау деп өзіңіз ойлайтын
қарсыласты қазіргі таңда біздің жаңағы матч мейкер деген бар бізге қарсылас іздейтін сол ы кісілер арқылы
содан кейін ііі промоутермен ақылдаса келе бізде жаңағы маған қарсыластарды жібереді
міні екі үш мүмкін бір соперник екеуін жібереді осыларды таңдау
өзіңіз сөйлесіп былай көресіз да қайсысымен онша емес ия соны таңдайсыз ба ия мхм
сол сол кісілердің ыыы жіберген қарсыластарын таңдаймыз
жаңағындай елдер айтып жатады мүмкін анау бір мынау әлсіз мынау мықты деген сияқты
оның бәрі біздің ііі боксшылар шешпейді сондықтан да боксшы бұерде таңдамайды да қарсыласты
ол үшін жаңағы команда таңдап береді
кімді таңдап береді сомен бокстасады
сондықтан да бұл ыыы промоутердің ыыы жаңағы менеджер матч мейкердің жұмысы негізі мхм
жақсы ендеше достар батыр жүкембаевка қояр сауалдарыңыз болса дәл қазір инстаграмда тікелей эфирдеміз жұлдыз нүкте эф эм парақшасында немесе қоңырау шалыңыздар
ия немесе билет ұтып алғыларыңыз келсе достар роза әлқожаның концертіне сұрақтар қойыңыздар жаңағы айтқан тікелей эфирде
әзірге үзіліс жасайық сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді дәл қазір роза әлқожаның концертіне арналған билеттерді мен ұтып алсам болама деп инстаграмға мадияр ашкеев кірген екен
келе ме екен қазақстанға білмеймін енді келетін шығар енді күте тұрайық
ы хабарласқан тыңдарман бар жақсы желіге қосайық қайырлы таң
алло ассалаумалейкум қазақ елі
уағалейкумассәләм хамза мырза қал жағдайыңыз қалай
жақсы шүкір өздеріңіз қалайсыздар
шүкір шүкір жаман емес ал тамаша құлағымыз сізде
батыр бауырым ассалаумағалейкум уағалейкумассәләм
біріншіден сәттілік рахмет рахмет
сәтті күн болсын бәріңізге рахмет батыр бауырым
бір ііі қоятын сұрақ бар еді мхм
ыыы мына мен өзім баяғыда бәйге салып жүрген адаммын сондықтан
мынау бокста да бола ма сондай сәттер мысалы қанша дайындап мысалы атты үш ай төрт ай дайындап алып барсаңда да бәрі бір сәті кемейді
ат шаба ма бап шабама деген сияқты сондай сәттер бола ма
мхм бокстарда содан кейін ыыы мына бәйгеде мен бұрын шауып жүрген кезде ыыы мынандай нелер болады ыыы бұйрық болады ондай бола ма бокста болмай ма
мысалы бізде айтады мына ат бірінші орын алу керек
ммм жақсы озбайсың деген сияқты
мхм ммм түсіндік хамза мырза
бола ма негізі қанша рет айтылды сізге озба деп
маған мен мен лично өзімде бір екі үш рет болған сондай жағдайлар
сонда ол қай өңірде қай өңірде хамза мырза ау қай өңірде
түсінбедім қай жақта қай жақта қай жақта а бәйгенің өткен жері
түркістан облысы шымкент қала жағында
ааа түсінікті деп айтса
сонда кім айтады бәйгені ұйымдастырушы
типа сен қалу керексің деген сияқты мхм
хамза мырза рахмет хабарласқаныңызға
ал сөйтіп енді қаншалықты әділ өтеді деп сұрап жатыр ғой
бизнес қой жаңа айтып қалдыңыз бизнес бизнестің құрбаны болған кездер
бұ жерде ііі жаңағы бақ шаба ма бап шаба ма деп отыр ғой бұл бағың да бабың да сай келу керек деп ойлаймын көп жерде
бірақ та жаңа әділетсіздіктер ол болады
спортта да болады үлкен ііі кәсіпқой бокста жаңағы геннадий головкин бойын көрсеңіздер де бірінші бойында мен ойлаймын ол толық өтті деп
о кезде мысалы үшін берген жоқ
оның артында үлкен ііі саясат бизнес жатыр да ақшаның ііі жүруімен сондықтан да сондай
бойды бермей қою жаңағындай бәйге де болсын қалып қалу деген сияқты ондай бокста емес көп әрбір салада болады деп ойлаймын мхм
жалпы қысқасы нокаутқа жіберу керек сол кезде таза жеңіс болады
қысқасы ұйықтату керек қой ия
жоқ ыыы мектепте оқып жүрген кезде болды ма шуда жаңағындай белгі беріп ұтылып қалып жаңағындай сағыңызды сындырып дегендей
жандәурен біраз бір әділетсіздіктердің куәгері болған сияқты болғанбыз ғой болғанбыз сол үшін сұрап отырмыз ғой
өмір көрген азамат ия
ол і әсіпқой бокста әуесқой бокста ондай көп болады негізінде
ііі ұтқан жерлеріңді кейде бермей қойып
бірақ та о оның бәрін дұрыс түсіну керек деп ойлаймын да оның бәрін тек қана дұрыс түсінген адамды шыңдайды да
мхм жалпы мотивация жоғалып кететін сәттерде ы қалай жігерлендіресіз өзіңізді
бола ма бір кейде шаршап кететін қойшы деп бір жаттығу жасағыңыз келмей
енді адам болғаннан кейін робот емеспіз ғой болып тұрады ғой ондай сәттер
болады әрине ол ііі жаттығу кезеңінде бір қиын боватқан кездерде бір шаршау
енді мен ойлаймын қазақтың әрбір жігітінде сондай бір мінез бар
ыыы бірдеңкені бастаса соны соңына дейін апару деген сияқты ол ы
алдыңда қаншама артыңда қаншама елің сенім артып отыр өзің жанұяң деген сияқты
сондықтан да соның бәрін ойлай келе өзіңе мотивация аласың мхм
жаңағы кімнің майк тайсонның бір сөзі бар еді
сен сол сәтте қиналған кезде қоя салсаң саған не болады ы егер де қоймай жалғастырсаң не болады екен екеуінің екі аралығын ойланып
ары қаратай өзіңнің жаңағы ыыы алдыда жететін жетістігіңнің бәрін ойлап ойлап
өз өзімізді жігерлендіріп тек қана алға жүру керек екенін ііі түсінесің
мхм тайсон көкеміз тыңдап отырса қазір марқайып мәз болып қалған шығар иә менің сөзімді айтып отыр деп
тамаша ән тыңдап алайық ыыы ұзақ үзіліске кетеміз достар үзілістен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жаса туған жерім